احسن شي اخترعونو هو الكهرب يعني تخيل حياتنا بلا كهرب هشكل ما عدنا كهربائيات ما عدنا هاي الاجهزة الإلكتروني كلتا ماكو انترنت ماكو اظوية حتى هذا الشي كان كثيغ مهم ولو انا معغف ايما سني يمكن القرن القبلو اخترعونو قبل اكثغ من قرن